<noise> Eritsereto hoe navadikin'ny mpamosavy mpanao aoly raty ho alika iha. Ahoa ny fomba hiresahanao any gn'olo hafa <noise> mba hilazà azy ireo ny raha mitranga.